Emeet nyo ko kenya anyun ke paipachini amu kitinye rwaiik, kitinye che ityori mbira, kitinye che ae tukun che chaang, ako ne rupe yotok, ko emoni nyoo pa kenya kepaipachini amu iin mito kitinye tyong'ik cheruitochini kiprotainik eng' kila kila ak kila, ara anyun emoni nyo pa kenya kipaipachinii amu eng' tukun chechaang ne akot ke leen ke mwaa ke le <hesitation> rwoiik ko kosere, chaang, ke pwaa che ityori mbireet, ko mii, ke pwaa chee akot eng' somanet ko poipoyeet nyo kora amu ii kakiilet ap kei kiy tukul, ko anyun yotok anyun ko emoni nyoo ke paipachini amu iin kikokiilkei emet komukul, iwe iit olekeiit inyoru ile <hesitation> koreet ni mii tyong'ik, koreet ni ko paa kuu che rwae, koreet nin kopa chepo mbira, iwe komasta ake komii chepo somano, ko anyun emoni nyoo kokipaipachini amu iin kakilet ap kei ne ikilekei komaswek tukul.